Gny tena ilà raha mihodikodiky mipetaky amy tany rey koa zany. Raha reny zany atosikin-tioky, lafa raha a- tiofin-tioky, miodikodiky. Lafa miodikodiky amizay raha regny, arakaraky gny fare ny fiodikodihany mamokatry raha reny herinaratsy la afaky ampiasà amizay antrano ao, afaky ampiasà amy toera be olo <noise>